أكيد خلني أسرد لك عشر أرقام عشوائية بين الصفر والمية، وأحاول أكون شوية أكثر تفصيل، أول رقم عندنا هو ثلاثة وعشرين، بعدين سبعة وخمسين، بعدها اثناعش ثم تسعة وثمانين، الرقم الخماسي هو أربعة وثلاثين، وبعدها ستة وسبعين، واحد وأربعين وخمسة، وثمانية وتسعين، وأخر رقم هو اثنين وستين، هذي الأرقام مرتبة بشكل عشوائي وكل رقم له قصته الخاصة.